Le re jwa'n ta nchamen jwa'n nchanumen yi'na, le ze yi'na nawue naxe ndiey ze jwa'mena, xenak thiun thi yi'n biz tyz naba nkenumen yi'n tuz yi'n bizana, mbay ze yexluda lo zi'a, mbyexa lo zil zera taxmen yen le lo mdaxmen yen le zera komena len yen leza zera tyuna nawue nabez nar gob ze lamen ke gaz kemena za nawue ndiay- ndiay nawue mbay naze yo lud teda tyz cho men pues nryo lozoney koxa thi bis yaxa koxa thi bis ya za mas nawue naxe ndiey, mbay yo jwa'n lut nita thi jwa'n lud nit nakta gabmen ak kada, mbayna tyz men ndyanpa tyenmen thi yej nzob lo zi'a tyz thi yej le thi chokuan iz ke kemen lid yej men nlymen na yez mera ze ngen lozomen nke kemen lamen na cha mxin lamen lud yi'n lud yi'n po bana cha tyenmena jwa'na nixmen kabmena nawueba jwa'men thi za yej naba ze leja or zin or jwa'men mbay tyz nzo bes za ngenta jwa'n jwa'men ngenta mi' ngenta lemen ndyaka yati nzo bes na ngenta zin na ngenta re jwa'na par ye za jwa'n bix jwa'men yeza re jwa'n- jwa'n- jwa'n yoxa tud lo lamen gabmen na kuan jwa'na xe nak re men goxa re xud goamen re exna goamen mxinxa'. Re xa ya mxyen nuxa re jwa'na, re jwa'nata nak- nak jwa'n nchaxa nak gabmena nzo bes ngab prob re men gota chele ngentra kuan kabxa lo la prob men bi ndaxa zyn mbay naze ndyenxa ndyunxa yi'n na yi'n ya nkabxa lo la prob men bi ndaxa zyn nixa ndyanxa iz thi tyobxa lud ngolo mkexa ngon ngolo mxaxa nit ngolo cho kuanpa lexa nke gab lud kafe ze thiobxa jwa'xa laxa ze thiobxa jwa'xa zi za yej ndenuxa jwa'n ta ndyab yi'n lo- lo yeja, mbay nzo thi dib mod jwa'nta jwa'numen yi'na xanak tyz nzomen nzo nar xob yi'n xob yi'n jwa'n mbyaza xa nak byazana or tiemp jwa'nta ndyo mbyaza ta nde mbyaza par mbe jun mbe may mbe jun mbe jul ben nchak tud mbyaz tud yez men reya naze le e ndexen men mbyaz kuanmen lud'a yer ndora ko xyomen yer ndora yamen go yer na lo nzy yerza, mbay ze lo chix bixa ndora chix bix mena ndora ze li- li toxned menaza lemen ya go mbyaz mzyn wiz jwa'nta <hesitation> chele nde jwi'men ro- ro palad ndolen mbyaz neza blob byob blob mbay mne men yal jwa'nta ryo mbyaza ndamen- ndamen dib yal ndamen re tyz plamen tyenta ndamen nchemen re ndamen nchemen teyia re nayana ndo lux re nayana me bal jwa'nta yiba re jwa'na jwa'n nlir men nayana. Mbay na ze ndamen nchemen nir ndamen nde tolmen- nde tolmen ki'ro nde kenap men yer mbyaz, mbay na ante le mbyaz nde, nde len mchey nazara tyen men re ma'yaza mbay naze zera zynmen lizmen zynmen lizmen za zera kui men ma' xe nya ma' xe ma' mbyaz xe ma' nak mche, mche na nchadmen benta mbyaz nchamen mbay naze lo zyn- zynmen yo naze lo mblimen ma' nazera kue ma' lo zi'a za zera gajma' lo zi'a yexma' mbyaz, lo jwi'n mbyex mbyaz jwi'n tir mbyex mbyaz zera anta na jwa'y yo ki' xan xan zi'a ze yex mbyaz lo mbyex mbyaz zera na rid ndab mbyaz len yen le na tobmen tsonka tapka chux lo lo kuy mkimen, ngolo mkimen chux zera mbi chux kibmen re xap chux kibmen re jwa'n lad chux naze nera naya komenn- chux len a len yenle' per nerla niney nawueba lanax chele tomen mbyaz len yen len lo mtomen mbyaz za zera naya na komen chuxa yek mbyaz na tyuna- tyuna chux kon mbyaz komen thi biz yaxa' komen thi yi'n biz komen tud teda komen thi jwa'n lud chele tyz ley ndyen a kad aka pues komen tud nita pues tyz neo na tata nan ndyenoy na kotra go nita kon benta nit yix chux benta jwa'na jwa'nuoy mbay lo- lo mne jwa'na na zera anta nixa tayia jwa'nata na nakintra men chokuantra chora mas. Mas po ye ximen re bela re jwa'n re- re kuantra mas jwa'nata jwa'men thi pla lamen re jwa'na jwa'nta- jwa'nta jwa'n naxut nchamen jwa'n buen nchamen re jwa'na mda xud goana exna goana pola ze jwa'naza nabes re xa gox popa re lin nguaxa ngoxobxa nzo roaxa ngoxob thi eyoy o mas tra thib eyoy mbay tayia ta nawueba njwi'xa nawueba ndedisxa nawueba ndyexa nawueba mbay naya- naya na re men re ndrotra re jwa'n ndobta yamen re jwa'n ta nzo re lo palad ntoxa jwa'n toxa jwa'n nak zala choncha xomod nakak zay xenak sal balentina re jwa'nana re jwa'na neo xe ntoxa nchana lenmen ntoyan toza tyz jwa'mena bro broy jwa'mena mbay jwa'mena re wiz anta le jwa'na nak lamen perze ze jwi'o ze nchan len men xe nax natox nlinuy men, mbay na anta nke bla re jwa'nta ta nchamen re jwa'n laza mbay xe nak nayana thi diba xanak ngo yin xenak yi'n yebana nda men nde ximen ludyi'n yeba palad ntoxey tyz palad mxena nchemena lud- lud lo ya na ndyamen yona kexmena yecha jwi'n yecha ngolo mbyecha na zera rid ndaba lo zil za zngolo brida lo zil za zera kibmen xabney lo mkibmen xabney ze komena len yen le na lo len yen leyna jwi'n tyuna na yo ted yekney jwa'na yo lud yek chokuan jwa'men tyz yek ta'y o tata kimena na kimena nzo bes renak re men re ta nkimena tata nchamena iz na tyuntei. Mbay nzoga thi dib thi di yi'n mbyo jwa'n yi'n tusta, yi'n tus tyz chomen ncha ndyen ncha yi'n tus jwa'n yeba naze benta lij taxmena lo mdaxmena na zera yubin lo zi'a lo mkexmena lo zi'a nazera taga mbiy yib xab xis ney, mbay ngolo mbi xap xis ney zera tyuna- tyuna len yen leba tyuna zyasa gad numena komen lud ted yekney komen jwa'na ze brid ndab ya jwa'n men naba, mbay nzo roamen na ndyen jwa'xa nak yi'n manzan, yi'n manzana na tyun naweba naxe taga teyia jwi'n xanak yi'n manzana jwi'n tombimen leney kotirmen re mbiza na natoztey per liz nyeo blao thi biza blao chop mbiz leney ze jwi'o na ze popa nana ngenta cho xek jwa'y per jwa'na re jwa'n re xob jwa'n yi'n jwa'n ta nchamen nzora mas mod ndyoxkuay xanak re men goxa per na- nare re men yena men yenzaba men anta nde yalamen mblo lud exna men mxyen numen lud re jwa'na per ndebe re orbix asta na nzolor re jwa'na asta yen leba na akta tienor asta nake yi'na na akta lirzinor asta nanier kuana ke yi'n ze besmen lor bta lud blir zin lud ke yi'nlaba mblizin lud jwa'reya mblizin lud len xomod taya toxkua lud napta re yiba napta re yin jwa'n ncho nto re jwa'n re yib laza ta ndyob lad kiba re jwa'na ndyenor na yana kuen nzyabor brer nzyab naya na par tor yi'n jwa'r gabna.